﻿Opaete ndaye jare jukurai jeireta de que oyoavi vino reta depende marca jare dependevi kiraiko oyembo preparava, jokuaramo oime oyoavi, oimevi amöguë ndaye mietra ma oñeñovatu mavi ikavi, jaema sevegua jokuara jaeño jokua sepuereta jae kutigui jegätu, jegätuva mbaeti se jaeta, oimeko aipo iuarete, animjouyae vinova reta oikua kiraiko jaereta kianungako ikavi, jare kianungako mbaeti ikavimbateva